الأفضل اهو تلقي الاحترام لان الحب يعني مو أساسي بس انه اهم شي انه يكون متبادل بينا اهو الاحترام ولأنه الاحترام هو الأساس يعني اذا ما في احترام ما بيكون بعدين في حب